Nahkhiireq pümmeh, kuigimuudu nä, ultrahelüga üteldäs, saavaq teedäq, et kuimuudu, kohe piät lindama vai tundvaq ärq. Niimuudu maq olõ kuuldnuq.